أنا الرياضه اللي ما نعرفش ن- نديرها هو الجري، على رجليا، أنا شوف الجري خاطيني أنا ما نعرفش نجري من لهيه أودي نجري شويه نتعب ومن بعد تعشي صايرة فيك قلبه تعشي عا تعرق تعرق يعود يرد عليك كاش كلب تلقاه يردف عليك ما حدش، الرياضه تاع الجري أنا ما تساعدنيش خاصة وكان يجيك يردف عليك كلب ولا كذا مكلوب تعشي تجري صايره فيها قلبه ما حدش.